Sekitar <hesitation> dua ribu dua puluh dua yang lalu ngoji de aji dodiawo tim ma romanga study tour de banding dari uin jakarta waktu ngoji s2 atau pascasarjana uin jakarta ka ngoji ta to salah satu mahasiswa yang <hesitation> kampus ja utus i utus to tagi luar negeri oka, jadi sekitar tiga negara yang ta hadonoka, moi malesya, sinoto tailand de jange o kia a singapur, manege aji pengalaman luar negeri.